Etal robo lo kosi anakop anakosi anakenya eyaa ibere bee ngitalio na etal eyakane sua ng’italio eyaa ng’italio lelea kilaa ang’ajep lakinii anikosi eyaa ng’italio lua akenya awadaang arai jik kenya sua etal lo eking’aren alokenya, eyakare sua ibere bee abemdera eyakare sua abendera na eyakarii ng’ikalaa nguomon elaa lo eking’aren arai elaa loa kwaan lo itodiuniti aminatoi kaa akimorikini apei eyei elaa lo itoduniti amuny nakosi ang’itung’a eyaa tomaa kenya. Arai ng’itung’a ng’ulu irioko ng’esi ewakiniteve elaa lo kirion eyei ekalaa lu areng’ani ekalaa lu areng’a lo arao ejiye ang’akool anakolong abukurio sua kotere alimun akoptoliwor akosi na ajiyere sua kaa ng’ikakwanga ng’imusungui lu kolong aponito alimar akop. Ng’akoot nakolong abukorete ng’apolon ng’itung’a lu kolong kosi ajeyete ng’esi ng’auoot ng’esi ekalaa lo areng’an. Ng’aya eyei lopus lopus loko arai lopus loko arai ng’amanat arai ng’ikito arai ng’amanat nu itao sua ng’amujaa itao sua emaidi itao sua ng’akanoi itao sua ngesi itodiunit ng’ikito ng’ikito eyakare sua ng’ikoto ngesi ekalaa lopus lo ani kanenii. Eyei tokana nabo qlotal etali abendera nakosi eyei etali. Iwanakini o abendera nakosi naa, iwanakini o akwaar na eyakare akuroit naapolon kama to kona, ewanakinio sua nataparach alusukulio, ewanakinio losukul, iwanakinio lo nia lowae lo ama ni apolisni enenere ng’itung’a ewanakinio neni. Na iwakinio akwaar na eking’aren anawikit, na ebeyo ng'oni mandei ng’esi iwanakinere sua, alafu nabo alosukuluu iwanakinio akwaar na ang’okan. Akwaar na ang'okan ng’esi awanakinere sua ibere bee abendera. Na aah alowae apolis siteshon iwanakinio nataparach. Nataparach iwakinio nataparachi, eyei eite lei eonokinio lo eyenete ng’itung’a daang. Eonokinio laa ane eokinio eite ng’olo, towaa ng’itung'a eramio epirimbi. Arukii epirimbi, towaa itwaan daang, emam ilosit. Towoo itwaan daang kitenar kotere ibere bee arimatoi eshima. Arimatoi na enakinitae sua aaah abendera nakosi na enakinitae sua nakosi ng’inaa. Towoo taramae taramae aram jik kong’ina towoo alokidiami ekekiri kidiami, taramae nabo epirimbi ng’olo toloto ng’itung’a. Ilosit yong lo shughuli kon daang lo ilosit losi akifany ng'akiro kon daang. Anang ebong, anang ebong a totiyaunae tee aah aah. Abendera anakosi ana alokenya, eramio epirimpi towoo yong itwaan daang anilosi, teni takaa eyei aliwae iwoi yong. Tonyou towoo kitenar, towoo kotere eshima arimatai na elimunitae sua kotere abendera ng’ina. Taramae anitiyeunio ateyeun tonak kop toramae epirimpi torotokis ng’itung’a kiendelia eshugul kamaa kawaidaa. Ayaa, kaneni dee eyakare sua nabo kane alokenya eyakare sua ng’isukulio itatamunio ikoku akiimbare iimbo ng’olo lo abendera anakosi alo kenya msimaa ntii iring’a idiit, nti iring’a idiit. Eeeh ntii iring’a idiit, kitatamunae jik alosukul ntii ering’a ediseek, kitatamae ikoku, kisiimbae yaunae tani eraiemitian alomitian kong’ina pakaa topolou itwaan eyeni iimbo ng’olo. Arai lasimaa, lasimaa eting’a ng’olo iimbao. Ng’esi arai jikii ng’italio lukosi aliwae alo abendera eyanit ibere bee arimatoi. Na kaneni dee kiyakanar nabo sua ng’ikapolok na eyakare sua ekapolon ene epei lo arai jik ekapoloni alokenya msimaa. Arameneo ichagunio arumoret ang’ikar ang’ikan. Toloto ng’itunga ibere bee ng’akipandei, tarama ng’itunga nga’akipandei taramae akipande inanga yong ng’ikar ng’itumon ka ng’ikan kauni. Kiinakin ibere bee akipande. Akipande ng’inaa eyeni atamari iria yong itwaan niapolon ni ewosekeni teseu ekarikon kon lo isaki yong. Anang ng’rwa ng’ikan <hesitation> ng’irwa likan lukuu ng’uluu <hesitation> ng’imwakae ng’ikan tolotoi ibere bee adepe taramae tarama kichaguut ekapolon ekarukon enee epei. Enyaritae sua ekarukon epei lo ewakinit ng’itehe daang. Ewakinit ng’iturkaa daang, lo ewoikinit wanabeshar daang, lo ewoikinit ngasigeria, ngesi epolokinit ng’apolon daang, ng’isukulio ng’itung’a lu esomato, ng’itunga daang eya kop keng. Ashaa arai ng’olo itwaan taramae kichagunae itwaan ng’ini a asaa arai ng’olo ekapolon lu asua kenya eyakare sua ekapolon la erikit ng’itung’a daang, ng’ikabitae daang, ng’itunga kila aina. Na kaneni, eyakare nabo sua ibere bee aah echeria, eyakare sua <hesitation> iwapitae eya ng’akiro iwapitae. Na kaneni, iyei nang’olenyang na ebeyo sua polis. Polisi arai ngulu ng’itung’a lu echeria kane la nyipany yong, iseny yong ng’akiro nadochichik nu kotere echaria lu kolong alemunio ng’olo ikong yong keenio yong. Tolomaa tomaa kidaar pakaa ng’ikaar torumor, buu naboo loger lo echamakinae echeria lo kolong echagunio sua. Ayaa eyei yaa nabo eyaa ami, eyaa lu kiwokinito sua lu iratakiniti ng'imor alowae aloche kamaa alowae daang ng’ulu kinakinit ma ibere bee amaan, eyakare sua eyenio sua atamari eyaa wajeshii lu usuyaritoo kenya nakosi. Eyakare sua nabo kopoo wajeshi ng'ulu. Na kaneni nabo, eyeii eyakare sua ibere bee elemunio ibere bee echeria een, elosio ibere bee atuuk m, atuuk elemunio ibere bee eeh etamario echamakina esubio konaa kibokinos ng’itung’a tolotoi tolemunae sua echeria bee fulani konaa ewapakisi ng’akiro nu esubio kong’ina alemu atuuk ng’ina enyaritae sua apalment lakinii arai atuuk atuuk ng’inaa atheu ibeve topupukinos ng’itung’a daang tamarae itemokino esubio sua konaa esubakinio sua kona yong itwaan ni ibili kori ilosi kinyumee nyisub loger lo echamakina kirumun kitoen kuujar nakot kititae kitoen. Ayaa paa ng’ikav ng’ulu ani edaun tobung bocha tosub pile na echama kina ng’aya kaneni nabo sua eyakare sua ng’ichan. Eyakare sua ng’iteng, eyakare sua ng'iteng lu amoni lu kinakinoto sua, eyaunit ng’ipeyok. Eyakare sua eng’atuny, eyakare sua etom, eyakare sua eris lu eyakare sua kama wanakenya lu arai anakop anakesi. Eyakare sua ng’imor, ng'imor lu eponenete wanatalii, ng’imusungui potuu lomor king’olikisi, eyakare sua teni aaah egolit, eyakare sua teni ng’amor naajokak naa eliliyete. Eyakare sua ng’ikenyin, eyei ibere bee egole, eyei ibere bee nait, eyei ibere bee eeh nadoo. Eyaa ng'ikenyin ng’ulu eponio king'olikis. Ng’aya eyakare sua nabo eyakere sua nabo eyakere sua aah <hesitation> eyakare sua eyakare sua itao sua. Itwaan daang niakenya eyakare nga’amanat kech na itaate. Kitaata toriamut emaidi kech, kitaata potuueya teni lu itaate ng’imwa kong’ina mmmmh arai sua.